كي نكون كيتا ما علابليش شكون جا شكون ما جاش، بصح كي نكون متزوجة ما يجيني حتى واحد هذا أمر خطر جدا.